Nkyɛ mɛpɛ dɛ menye banyin a menye me tse mom botu kwan. Ɔno nye nyimpa a menye no robɔ bra <hesitation> Yɛanant- yɛatsena ase aa na yɛhwɛ na sɛ abrabɔ a yɛrobɔ no ayɛ ma ɔtse a na ɔtse, ɔwɔ dɛ yɛsesa m' na yenya beebi fofor a, ɛɛɛ nanka menye no etu kwan yɛakɔgye hɛn enyiwa. Ɔba ne dɛm a yebohu adze fofor, sɛ akasakasa bi mpo wɔ hɛn ntamu yɛkɔ ne dɛm na a yɛbɛba na megye dzi dɛ asomdwee aba. Yebohu nkurow afofor aka ma yenyim no ho. Na ɔyɛ dɛn ara a ɔbɔboa hɛn <hesitation> Sen dɛ yɛnye anyɛnkofo bebree ne mu nsɛm biibi to wo koraa a wonnhu dza ɔyɛ wo ntsi menye - mɛpɛ dɛ menye banyin a menye no tse bɔkɔ "trip".